कुच्छ नि कानि मैन म्हणत करि अपनी जगह पे अर जु मेरा बॉस छिन उंगी खुशमादि करि मैन और काम मन लगे ते करि ता मैते प्रमोशन मिली।